لو عندي الفرصة نأكل العشاء مع شخصية تاريخية، نختار عمر بن الخطاب، كان رجل عادل، وحكيم، وكان عنده رؤية واضحة في كيفية إدارة الدولة، والعدالة بين الناس، نحب نسمع منه كيف كان يتعامل مع التحديات، وكيف كان قراراته تؤثر على المجتمع في وقته، أكيد بيكون حديث ممتع، وملهم.